Mopeti llave oipea vaera mbae täta yaipea vaerava jaeko cerradura jei supeva jaeko kua tenondeko omongue ngueko mbokipe guiraguira eh jukurai mbokipe omongue ojo ojo yae jaemai okue ojo ojo, okue ojo ojo jukurai guira oipea kua ipuere vaera oyepea